समय समय मतलब कथी हाम्रा दिमाग मे आबाइया सब के समय एक लाख न रहैया ककरों आजू निमन दिन चलाइत ब त केकरों आजू दुख रहैया । कैसे आजू ककरों बियाह ब त ककरों आजू आर्थि उठाई त रहैया आउसनका दिन वी आइय ऊहएलगी हर्क समय मे हेरेक आपन आपन सोच रहिया आपन आपन तरीका रहैया । ककरों खुसी रहैया ककरों दुखी रहैया ऊहएलगी जॉन समय ब उ समय आउनुसार आदमी सब के चले के चाही जैसे हम चलाईसी । मानली आजू हाम्रा समय खरब बा हम आजू किसियों न कर सकाइट बारी ई सोच के हम आजू हर न मनु बिहान के दिन मे हाम्रा कुछ निमन होसकाइट बा । ऊहएलगी सब किसियों सोच के आजू के लागि हम लादू बिहान हाम्रा निमन होसस कहके हम आजू निमन से पढ़म त बिहान के दिन मे हम निमन कमाम । निमन से रहम सुखी रहम किसियों वी चीज के हाम्रा कमी न होई कहके सोचएके चाही आदमी सब के ऊहएलगी समय उहएय <hesitation> आनुसार से परिवर्तन होइया ।